Quest'anno gh'emmo a pandemia. A ciamman Covid dixineuve che pâ un nomme dæto à breuttio. In Italia e no solo eh gh'emmo da cont i mòrti che son guæi tanti ma no tanti quanti i sciaccæli che no ghe credde. Ennio Morricone e Gigi Proietti, tanto pe cianze ancon un pö, se ne van un à luggio e l'atro à novembre.